أنا من رأيي التركيز على المساهمة في المچتمع اهم من السعادة الشخصية ليش؟ لإنك لما بتساهم في المچتمع ف بالتالي بيترتب عليها إنك بتكون شخص راضي عن حالك شخص راضي عن نفسك ، ف بالتالي بتكون شخص سعيد ، اما إذا كنت شخص ما بتدور الا على حالك فبالتالي مابتكون سعيد، ف المساهمة في المچتمع مهمة وتچعلك إنسإن سعيد.